Al e ëmpurtant che i bocia a tacu fe atività fizica fin da cuandi a sun pi cit, ëntà purteie a pruvé dë sport, a truvé dë società che i dan 'na man a fe ën po dë sport e al e ëmpurtant che nui auti genitur i duma ël bon ezempi fazant cuaicoza